<laughs> ai mnyama ambae, nkimuona naho namuhogoa ni simba. Maana netike kaa sehemu za porini ukoo. Basi simba wawakwe mzitu weesa mapaka hegina hee tuu nyumbani. Wakenda sisi tujipakae magogo ya moto au chongoi simba wembokaa huyoo aita. Kwahiyo simba tamuhogoa.